Pos m'án veníu ala cabeça los rollus vietnamitas. Que son comu los rollus de primavera delos chinus peru más chiquinus i con un cachinu presa por drentu. Porque los de primavera sonin vegetalis. Peru creu que tolo demás devi de sel astilu chinu. Sona comu mu inoranti peru, craru, cono largu que cai essu de paquí, pos tapocu no esperis más conocencia.